मछली जो हैं एक दूसरे से बातचीत करतीं, बहुत तरीक के आवाज निकाल कै और अपनी खाल को रंग बदल के बात करतीं।